ഓവേന് അനിധി ഥിനേ പദര്ഥലനു വേദിഗ ഛേസി। വന്ദേ മിസിനി ഇധി ലോപല വേദിനി ഉന്ഛി ആഹരനി। നേമ്മദിഗ കാല്ഛി ലേദ ഉദികിസ്തുന്ദി മിരു ഓവേന്। ഓന്ഛേസ്തേ ലോപല ഹേഅതു ഉത്പത്തി ഓഉതുന്ദി ഇ വേദി। ആഹരനി അന്നി വൈപുല തകുതുന്ദി കുരഗയലു। രോത്തേലു ഛിച്കേന് ചകേ അന്നി ബഗ ഉദുകുതൈ ലേദ। കലുതൈ മിരു കാവല്സിന തേമ്പേരതുരേ അന്ദ് തിമേ। സേത് ഛേസുകുവഛു ഓവേന് യുക്ക പ്രവിജനലു ചകേ। ബ്രേഅദ് പിജ്ജ ലന്ദി വന്തകലു സുലഭന്ഗ തയരുഛേ। യുവഛു മമ്സമ് മര്യു കുരഗയലു ഹേഅല്ഥിഗ। കാല്ഛികുവഛു ഏക്കുവ നൂനി ലേകുന്ദ വന്ത। ഛേസുകുവഛു പാഥ ഫൂദ്നു മല്ലി വേദിഗ ഛേസുകുവഛു।